Ny akanjo fitondra milomano de misy ho an'ny lehilahy misy ho an'ny vehivavy, misy ihany koa ho an'ny olon-tsotra fitondrany rehefa mandende <hesitation> mam- miala sasatra izy, misy ihany koa ireo natao ho an'ireo tena mpifaninana milomano ara-panatanjahatena mihitsy.